Uchan ichateyachañaja ichateyachajin ichateyachanyatu ichateyachajun ichateyachan'ún ichateyachanñuju ichateyachajan ichateyachanjó ichateyachangu ichateyachan ichatekatjia'unñujú ichatekatjia'unjan ichatekatjia'unjó ichatkatjia'ungu ichatekatjia'ún ichatekateñujú ichatekatejan ichatekatejó ichatekatengu ichatekate ichatekañaja ichatekajin ichateyatu ichatekajun ichateka'un ichatekañuju ichatekajan Ichatekajo ichatekangu ichatekan ichatetjia'unñujú ichatetjia'unjan ichatetjia'unjó ichatetjia'ungu ichatetjia'ún ichateteñujú ichatetejan ichatetejo ichateengu ichatekjote ichateñaja ichatejin ichateyatu ichatejun ichate'ún ichateñujú ichatejan ichatejó ichatengu ichate yachanñaja yacjajin yachanyatu yachajun yachan'un yayacjanñujú yachajan yachanjó yachangu yachan Yachan katjia'únñujú katjia'unjan katjia'unjo katjia'ungu katjia'ún kateñujú katejan katejó katengu kate kañaja kajin kanyatu kajun ka'un kanñuju kanjan kanjo kangu kan tia'unñujú tjia'unjan tjia'unjó tjia'ungu tjia'ún teñujú tejan yejó tengu te ñaja jin yatu jun Ún ñujú jan jó ngu sero